<noise> <hesitation> biaso nyo emak awak kalau ado kelapo tu biaso nyo masa gulai <hesitation> kalau dak iyo bikin rendang, macam kalau ado acara nikahan, apo yasinan, emak awak sering beli kelapo sering ngambil <hesitation> yang tuo di belakang rrumah, nah kalau lah sudah di ambek baru di buka sekok- sekok habis tu di parut kelapo nyo supayo dapat santan nyo tu nah santan nyo kok lah yang paling penting kalau nak buat gulai <hesitation> samo jugo hal nyo kalau nak buat rendang yang diambek jugo parutan kelapo tu yang sering orat sebut tu santan, <hesitation> sedangkan yang aek nyo yo di buang kalau idak yo di minum kalau ado yang minum <hesitation> itu kelapo tu nyo, sedangkan kelapo mudo biaso nyo buat minuman, <hesitation> kalau awak biaso nyo tu minum aek kelapo mudo di campur samo kukubima lepas tu kasih daging kelapo yang masih muda-muda tu, tapi <hesitation> kelapo mudo kadang- kadang tu pas hari lebaran tu banyak yang jual tu yang apo namo nyo <hesitation> minuman yang isi nya buah- buahan ha kadang kito jugo biso dapat kelapo mudo di dalam nyo tu tapi kalau awak, menurut awak pribadi kelapo mudo tu yo <hesitation> di bikin es kasih kukubuima campur susu habis tu yo kasih daging nyo yang masih mudo- mudo tu.